Mi yelan mi defa nyamdu ha sare am, mi nyama ha sare. Defugo nyamdu ha sare boddum masin ngam goddo defan hakkilo mako do wali hakkilo mako do de'iti. O wallinan hakkilo o defa o bamtata hakkilo mako sam o defan ko o yidi pat bo wala vonnere be bamtugo hakkilo.